.زما په نظر د نل څخه اوبه څیښل بهتره ده. دلته یې په څو ټکو کې تاسو ته ښه والی او بد والی خلاصه کوم. مدني اوبه اکثر تصفیه شوې وي، خو ځینې وخت د پلاستیک تاثیر لري. خو د نل اوبه که پاکې وي، طبیعي معدني مواد لري او ښه انتخاب دی. د نل اوبه ارزانه دي، خو د مدني اوبو قیمت بیا لوړ وي. د نل اوبو کارول چاپېریال ته تاوان نه رسوي. که د نل اوبه فلټر سي یا جوش سي، روغتیایي اړخ یې ښه کېږي. که د نل اوبو کیفیت ښه وي، نو له هر پلوه تر بوتل اوبو ښه دی. زه د نل اوبه غوره ګڼم، که پاکې او فلتر شوې وي، ځکه: ارزانه دي تل شته چاپېریال ته زیان نه رسوي يعنې پلاستیک نه کارېږي خو که د نل اوبه ناپاکې وي، نو د بوتل اوبه غوره دي. یعنې پاکوالی مهم دی، نه دا چې نل وي که بوتل. او بل دا چی د بوتل اوبه غیر اقتصادی هم دی او د نل اوبه مفت دی.